Qushlar bir birlari bilan tur xil <hesitation> shakllarda aloqa qilishadi ulardan tovushlar yani sayrash xar xil tovushlar chiqarish va tana tili yani qanotlarini xarakatlari orqali va undan tashqari vizual ko'rinish orqali ham aloqa qilishadi.